Mianatra mihira ny anà no tiako a satria ilay mihira izany a mety na any amin'ny toeram-piasana ianao na any a na aiza na aiza misy anao na any anaty bus ianao no te hihira mamerimberin-kira na eny ambony fandriana dia azo hatao foana